أنا حالياً بشتغل على تطبيق موبايل جديد، هو تطبيق جميل حسيت إنه فيها حاجة كبيرة للسوق، وأنا حابب أساهم فيه هي مجرد أمثلة لكن أنا يعني أنا حالياً بشتغل على مشروع بسيط حسيت إنه موضوع مهم لي وأنا حابب أتعلم عنه أكثر، عندي مشروع صغير لكن حسيت إنه ممكن أستفيد منه بالمستقبل أنا حالياً بشتغل على مشروع أكبر شوي، حسيت إنه في مجال كبير للتطوير وأنا متحمس له، وعندي فكرة لمشروع جديد وأحاول تطويره.